El awaj che qas he kinxij wiib' chiran, el ch'ooy rimal he qas he ke kb'inek, ke keb'in xe' taq xan wuxu' kikjiyij kik'olb'al che'el kek'ob' wii' qas e ela' kinxij wiib' chan, rimal qas k'o kisimaal, y e ch'ite'n, y ela' kinxij wiib' chiran jun awaj rii', rimal la' he qaste he otz kinwil chetaq ween che e tz'iil, qast ost kinwil chetaq qana' chan wa k'o mees k'o pa jaay, wu k'o xaq e xaran chetaq ost kinwilan rimal wa kak'alt chetaq aween wa qas tz'iil q ela' qas kigan, ela' qas otz kikil nik'yaj awaj rii' e k'an ela' ust kinwil re'en, ela' qas kinxij wiib', ela' kirya' xib'al wiib' un awaj rii'.